Sa kalau dari pagi sampai siang, kalau sa terlalu beraktivitas to terlalu banyak beraktivitas sampe mungkin jam tujuh malam pun, kalo terlalu banyak beraktivitas, sa kadang tidur juga tidak tepat waktu juga. Kadang mo tidur jam sembilan tapi <noise> lihat buku sedikit sudah sa baca, baca, baca, baca, baca sampe mungkin jam dua belas ka. Tapi kalo terlalu seru, sa tahan sampe jam tiga pagi. Kadang tidur jam tiga pagi, bangun tu jam enam, jam tujuh. Apalagi paling paling memang mengganggu kalo ketika su asik baca sampe jam tiga baru jam tiga subuh- baru ada kuliah jam tujuh. <noise> itu sa berusaha bangun jam lima itu sa berusaha, walaupun tidur stengah jam sa berusaha bangun. Nah, sa rasa itu su tidak baik skali. Paling tra bagus kalo tidur jam-jam begitu. Tapi, sa rasa itu masih jadi kebiasaan trus, sa ada berusaha juga mo keluar juga dari situ, mungkin tidur lebih tepat waktu lah. Berusaha tahan apa keinginan-keinginan untuk bikin hal ini, bikin hal ini <noise> mungkin lebih, harus lebih apa produktif to untuk tong pu cara-cara tidur nih sa takut mempengaruhi saya di Umur senja mungkin, atau sa pu umur tiga puluan begitu sa su sakit-sakit begitu kan bahaya. Nah maka itu, sa rasa untuk kitong harus tidur lebih tepat waktu. <hesitation> menurut yang sa baca tu, tong harus tidur paling bagus itu dibawah jam sembilan <hesitation> dibawah jam sepuluh yaitu jam sembilan <hesitation> sehingga ketong harus bangun jam lima atau enam pagi. Paling bagus itu lima, karna itu ketong punya tubuh ini de sedang produksi. Jadi, ketika jam enam pagi ketong bangun, ketong rasa segar skali karna darah ini terkumpul baik begitu terkumpul baik- akhirnya tubuh lebih fokus begitu. De lebih berkonsentrasi ketika kita mulai apa kitong punya aktivitas lebih buat kita fokus, terfokus dengan apapun itu pekerjaan yang kitong lakukan. Apalagi yangg namanya kuliah. Ketika ketong duduk dalam kelas, tong duduk dalam kelas tu pasti terganggu skali. Kalo tidak tidur itu, aduh mata kaya ayam ka, mata sayup-sayup. Tapi kalo kita tidur di bawah jam yang memang ditentukan, minimal tong harus kan tidur delapan jam to? Tong harus tidur delapan jam. Jadi kalo delapan jam ini terpenuhi kitong tidur, sumpah itu ketong melakukan aktivitas di Sa rasa di mo pagi hari, mo jam tujuh ka jam lapan ka tetap normal trus tong konsentrasi skali, sangat, sangat konsentrasi. Jadi sa rasa paling bagus dan paling sangat-sangat bagus itu keting tidur jam sembilan. Nah karna itu tubuh sedang apa bekerja ka, sedang iyo produksi. Jadi, sa rasa tidur dibawah jam sembilan sehingga bisa terpenuhi delapan jam yang ditentukan itu. Jadinya kitong bangun, sehat, trus dapat menjadi pengaruh di tong pu umur saat senja nanti. Jadi, tidak sakit-sakitan, tong masih tetap kuat. Sa kira begitu saja.